anin hoo woan laam duraa itee anan yeden, took lilaa bekenuu, took kaa lilaa bolii danoaf beekeen taab gugurdaan beeken, kaa boliatii bolii harkatii bolii milatii, woan tanaan bekeheen anin clah naam tabaan beken fedaa, maal naam taabet lilaa pesaa dargeta maal nam warii doo lila pesaa hinkabu.